Ja ku luchi ndi'i ja vilu tniintna'axi ati <hesitation> udu ja ndiitna'axi o depende ja ku ja ka'ando ja ki'iyii kee ja vilu jiaani kee ja luchi luego niikua'a ja xeenxi ja vilu pues nyuuka kuiinitna'axi.